أتوقع إني بكون ممتازه في وظيفه تتعلق بالتخطيط او تنظيم الفاجيات ليش لإني أحب الترتيب و التفاصي الصغيره أعرف أظبط الامور بحيث يكون الكل مرتاح و مستمتع و دايما صديقاتي إذا كان في إيده شئ دايما يختاروني أنا.